لو كان من الممكن أنو نكون حيوان بري ليوم واحد نحب نكون نمر لأنو النمر حيوان قوي شجاع و ذكي و يعيش في الغابات بكل حريه، أحب كيفاش يحب- نحب كيفاش يتحرك و كيف يتحدى الظروف الطبيعيه، كان عندي يوم واحد نحب نعيش اللحظه كلها بشجاعه و طاقه و نواجه مفترسات الغابة.